таңғы шоу
ал достар инстаграмға біз тікелей эфирге шықтық
дәл қазір жұлдыз нүкте эф эм парақшасында тікелей эфирдеміз і бүгінгі біздің қонағымыз
ия сүлеймен демирель университетінің профессоры өнертану ғылымының докторы медиа саласын зерттеуші кионотанушы молдияр ергебеков ағайымыз бүгін бізде қонақта тағы да қош келдіңіз ағай
қош көрдік қайырлы таң
молдияр аға енді бүгінгі тақырыбымызға қайтадан оралайық ә мхм қысқа нұсқа енді осылай қортындылайық мхм жалпы бала деген кім мхм
ііі бала дегеніміз бұл он сегіз жасқа дейінгі адам
ыыы бұл жаңағы біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары жайында конвенциясында да солай айтылған
мхм және қазақстан республикасының бала құқықтары жайында заңында да ы он сегіз жасқа дейінгі адам ол бала деп і сипатталған мхм
бала дегеніміз сол яғни он сегіз жасқа дейінгі
ііі әрі гендік тұрғыдан яғни физикалық тұрғыдан әрі психологиялық тұрғыдан қалыптасатын ііі адам мхм
ал молдияр ағай сізден көптен бері сұрағым келіп жүрген бір сұрақ неге бізде қазақ қоғамында қыздарға бір кішкене і бөлінушілік бар
мысалы жаңа өзіміз айтып отырмыз ұл баланы үйде жаңағы дүниеге келген кезде ол деген ертең ұрпақ жалғастырушы яғни ол онымен ешкім таласпайды ол шындық енді физикалық тұрғыдан мен таласам
м бірақ қыздарға келген кезде қыздар олар үнемі жауапкершілікті жауапкершілігі мол
сосын жаңағыдай қыздарға қырық үйден тыю деген бар не себептен жігіттерді қырық үйден тыймайды
ыыы ия өте неге қыздар ғана і бәрінен жапа шегіп жаңағыдай жүру керек
ия өте өзекті мәселе бұл енді біздің жаңағы ыыы қоғамымыздың патриархалдық құндылықтарынан туындайтын
жаңағы ер адамды ыыы үстем ететін ер адамды жаңағы жоғары қоятын ал ы әйел баласын ыыы біршама төмендететін ы бір наным сенім
бірақ ыыы ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ жаңағы ондай бір ыыы не жұмыстар арасында ондай бір
мынау үстем мынау кем деген сияқты ыыы бөлушілік жасай алмаймыз
өйткені ондай нәрсе жоқ негізінде
мхм ііі бірақ ііі мәдениет бұл өте маңызды мәдениетімізде бұл нәрсе бар
бірақ бұны мына нәрсені ұмытпауымыз керек мәдениет қашан да өзгеріп отыратын нәрсе
мәдениет қашан да ыыы өзгеруге тіпті екі қабат яғни мәдениеттен тек қана мәдениет туады
ы мысалы үшін жай ғана мысалы алайық ы бұдан он жыл бұрынғы адамдардың суреттеріне қарайтын болсаңыз
киген киімдері суреттегі берген поздары мхм өте басқаша одан жиырма жыл бұрынғы қарасаңыз тіпті басқаша жаңағы
аналарымыздың сіздердей кезіндегі суреттеріне қарайтын болсаңыз
неліктен өйткені мәдениет жаңағы біз суретке түсу мәдениеті ііі жылдам өзгеріп жатыр өзгереді
мхм ы олай болатын болса ыыы ұл бала мен қыз балаға деген қарым қатынасымыз да мәдени тұрғыдан өзгеруі тиіс
яғни оларды тең тұрғыда қарай алуымыз керек
оларды ыыы теңдік тұрғысынан оларға баға беріп мүмкіншіліктерін де тең қылуымыз керек
мхм енді жалпы айтып қалдыңыз ғой жаңағы мәдениеттен мәдениет туындайды деп жалпы мінсіз мәдениет бар ма
әрине мінсіз мәдениет і жоқ
ол ыыы яғни қалай деп айтсам болады
мінсіз мәдениет бәлкім ыыы мынау шығар
ыыы адам құқықтарына құрметпен қарау бұл мінсіз мәдениет
сізді мысалы үшін жандәурен болғандығыңыз үшін мен жай ғана сыйлаймын
ы сізді наргиз болғандығыңыз үшін жай ғана сыйлаймын
сіздің көзқарастарыңызға пікіріңізге киім кию ііі стиліңізге мен араласа алмаймын
мхм а және сонымен қатар мысалы үшін кісі өлтірмеу керек ия бір адамды өлтірмеу керек
бір адамға зияндық бермеу керек бұл да бәлкім мінсіз мәдениет
өйткені біз ешкімді өлтіруге немесе ешкімге біреуге зорлық жасауға
ыыы зияндық жасауға психологиялық тұрғыдан болсын гендік тұрғыдын болсын яғни физикалық тұрғыдан болсын зияндық жасауға құқыңыз жоқ
ыыы бұл бәлкім мінсіз мәдениет шығар
ыыы одан басқа яғни өсек айтпа
мхм біреуге жала жаппа деген сияқты мәдениеттер бұлар мінсіз мәдениет әрине
мхм енді ііі жаңа ғана
егер мінсіз мәдениент іздейтін болсақ оны осы жерлерден табамыз деп ойлаймын мхм
жаңа ғана анар ханым жазған болатын ыыы сіздің подкастарыңыз өте керемет деп
жалпы өзіңізде ой бола ма заманымнан ерте туып қойдым ба деген
бір сауал мазаламай ма сізді деген еді мхм
жоқ менде мені ондай сауал мазаламайды
ііі мен керісінше ыыы бұл ойға біраз қарсылаумын
неге өйткені бізде қоғамда ең көп і кең тараған ыыы ұғымдардың бірі біз бұған әлі дайын емеспіз
мысалы үшін демократия дейміз ой біз бұған әлі дайын емеспіз мхм
ыыы плюрализм дейміз әр түрлі көзқарас айтылу керек ой біз бұған дайын емеспіз неге дайынбыз
қашан дайын боламыз деп жүретін болсақ жүре береміз
мхм сондықтан да ыыы мысалы үшін жай ғана мысал алайық ы ыбырай алтынсарин атамыз ия
ыбырай алтынсарин ііі ең алғашқы ыыы істерінің бірі қыз балалар үшін мектеп ашу еді
кеше оқып зерттеп жаңағыдай қарап мен сіздің сұхбатыңыздан байқадым да көрдім да біз негізі балаларға жаңағы мектеп ашты деп оқығанбыз
мхм солай да көрсетіледі мхм музейінде де тек қана балалардың жаңағыдай мүсіндері сондайлары тұр мхм
тек балаларға ма деп бүйтіп неге молдияр мырза мүмкін қате айтқан шығар деп мхм зерттеп тексеріп көрсем
жоқ шын мәнісінде ырғызда ғой деймін ия ия жетпіс тоғызыншы жылы ма
ия бұл бұл да мысалы үшін қарайтын болсақ жаңағы ол кезең тұрғысынан қарайтын болсақ өте үлкен революциялық жаналық
өйткені жаңағы қыз балалар ыыы қазақ қоғамында алғаш рет жаңағы медресеге емес
зайырлы заманауи мектепке барды партада отырды
мхм ыыы олай болатын болса ыыы бізде алтынсаринға айтуымыз мүмкін жаңағы заманынан ерте туған деп
жоқ ыыы алтынсарин ыыы өзінің ыыы көзқарасынан қорыққан жоқ өзінің ойынан қорыққан жоқ
бұл ыыы жаңағы мектепті ашты
нәтижесінде өте керемет ыыы ойшылдарымыз ғалымдарымыз ыыы дүниеге келді
ыыы пайда болды дегендей ыыы мінекей мынау ыыы алаш ыыы а ыыы зиялыларының ия алаш зиялыларының
одан кейінгі ы зиялылардың бәрі яғни тектен текке өздігінен келген жоқ
олардың бәрінің осы жаңағы түп тамырында жатқан нәрсе абайдың айтқан сөздері
жаңағы шоқан уалихановтың зерттеулері және ыбырай алтынсаринның осы ыыы орасан керемет істері мхм
негізі біз жаңағы алаштың ыыы бетке ұстар азаматтары деп жаңағындай аталарымызды айтамыз ғой бейімбет майлинді айтамыз
бөкейхановты айтамыз ыыы аймауытовты айтып жатамыз барлығын
жалпы ол кісілер де осы қыз балаларға деген ііі бір керемет үстемдік теңдік берген мхм
әрине мен соны да енді жақында
арабтардан бастау алған сияқты ы қыз балаларды бөлу деген ше
ол ол кезде мен бір оқығаным бар еді тін жаңағы қыз бала дүниеге келсе болмаса сол қыз бала туылатынын білген кезде олар бірден жаңағы әйелді өлтіріп тастаған
соған не себеп болуы мүмкін
енді неге соншалықты сондай болды екен деп кейде өзім ойланамын да мысалы қыз бала деген онда тұрған не бар екен
бірақ сіздің бір сұхбатыңызды көрдім
қазір енді көбісі айтады екен сначала ііі няньку потом ляльку деп ше ия
ол содан бастап мысалы білуге болады ы
жаңағы қыздарды бөледі деген сияқты наргиз болды енді ашуыңызды басыңыз бір үзіліс жасап алайық ағай рұқсат етсеңіз сосын жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу таңғы шоу
енді ағай сұхбатымызды жалғастырайық енді мхм
позитивті жақтан жалғастырайық жалғастырайық жалғастырайық десек енді мына тыңдармандар ыыы инстаграмда қойып отыр жаңағындай
дұрыс емес неге бұл алла бізді еркектерді әйелдерден бір саты жоғары жаратқан деген сияқты пікірлер өте көп келуде мхм
наргиз айтады жоқ таласым жоқ дейді сіз айттыңыз жоқ таласым бар дедіңіз мхм
ну ііі біріншіден ііі егер сіз ііі бір дінге сенетін болсаңыз ол дінді
өте жақсылап ыыы зерттеу бұл сіздің міндетіңіз
ыыы көптеген адам бізде мысалы үшін ыыы
мұсылман бірақ ы мысал үшін ы құран кәрімді ол қасиетті кітапты оқымайды
ерме жай ғана біреуден не естиді соған сеніп жүреді әрине әрине
мхм ыыы оқымайды яғни құранды құранның өзі арқылы исламды ы танып білу біздің мәдениетімізде жоқ өкінішіке орай
егер ыыы құранды оқитын болсақ ол жаңағы ердің әйелден үстемдігі ііі жайында айтылмайды
ііі және ііі айтылған күннің өзінде де қазіргі кезде көптеген зерттеулер шығып жатыр ы аударманың қате екендігін
ііі өйткені жаңағы ы ол арабшадағы сол үстем деген мағынаға келетін сөздердің
сонымен қатар басқа да мағынаға келетін мысалы үшін кең мағынасына келетіндігі жайында да зерттеулер айтылып жатыр
ыыы және ыыы бұған дейін мысалы үшін ы аударылған құран керім ы кітаптарын ы аударған адамдар көбінесе ер адамдар
ііі ер адам аударғандығы үшін де і көбінесе м жаңағы патриархалдық і көзқарастармен аударуы мүмкін
сондықтан да егер бір жақсы мұсылман боламын дейтін болсаңыз онда ыыы өте жақсы классикалық араб тілін де үйренуге міндеттісіз
және і кітабыңыз құран керімді өте жақсылап оқып оны зейініңізге тоқып ол жерде расында да бұндай нәрселер
бар ма жаңағы ііі әйел жаңағы еркектің мал мүлкі ме деген сияқты сұрақтарға жауап іздеу керексіз деп ойлаймын мхм
енді ағай сіз нені және немесе кімді жақтайсыз
менің жақтайтыным бірінші әділет және екіншісі еркіндік
ііі әділет ііі бұл өте маңызды нәрсе яғни қоғам үшін де адам үшін де бәріміз негізінде туылған кезімізден бастап әділетті іздейміз
жай ғана мысал ы жаңағы үш жасар екі жасар екі үш балаңыз бар еді делік
соның ыыы екеуіне шекер жаңағы кәмпит беріп біреуіне бермей қойсаңыз ол ыыы бұл әділетсіздік екендігін сезінеді ана бала
жаңағы кәмпит ала алмаған бала мхм ыыы былай болатын болса біз туған кезімізден бастап бұл әділетті іздейміз
бұл біздің ең табиғи бәлкім ерекшеліктеріміздің бірі әділет іздеу
сондықтан да мен үшін ыыы ең қымбат нәрсе бұл жаңағы әділет
еркіндік бұл ыыы бұл да өте маңызды
еркін ойлай алу ііі өз еркіңменен і киіне алу
ііі өз еркіңмен сүю ия ііі
яғни өмір сүру еркіндігі
бұл да өте маңызды біз егер ііі салауатты бір қоғам құрамыз деген бір арманымыз болатын болса
онда осы екеуіне өте қатты мән беруіміз керек
бірінші еркіндік екіншісі жаңағы і әділет екеуіне өте көп мән беруіміз керек
ал молдияр ағай енді мінекей осындай ерекше өзіңіздің бір көзқарастарыңыз бар
осы жолда сізге бір ы қарсы келетін адамдар көп шығар енді
қиын емес па солармен ііі мхм күресу
жоқ қиын емес өйткені мен жаңа айттым ғой сізге еркіндік өте маңызды деп
оның маған қарсы келуге еркіндігі бар
ия ол ойы әрине ол оның ойы мен оны тыңдауым керек
жынданып кетпей ме өстіп айтқан кезде олар
байсалдылықпен қарауым керекпін өйткені ол менің пікірімді байсалдылықпен қарай отырып пікір айтып отыр ғой
сондықтан да ыыы мен оның қарсылығына қарсы емеспін әрине қарсы шығу керек
мхм және де бір мынандай бір дүние бар бізде енді журналистикада жалпы журналистерде
ііі жаңағындай осыдан бір жыл бұрын ііі көптеген жағдай болды ғой
баласын жаңағы әжетханаға тастап кетіп мхм жаңағыдай баласын бір жерге ііі мхм өкінішке орай сондай жағдайлар болды ия
жалпы сол кездерде біздерде айтылды ыыы өзім де барып жаңағыдай мхм
ы жаңа жаңалықтарда сол кісілерді жаңағы қыздың үйіне барып мхм неге өйтті ол неге сөйтті кім кінәлі деп сөйтіп іздеген болатынбыз
бірақ жігіттерді іздеген жоқпыз мхм
соған байланысты сіз айтыпсыз жаңағыдай өз тұжымрыңызды
жаңағыдай неге біз әйелдерді кінәлаймыз жаңағы тастанды бала деген кезде неге еркектерге бармаймыз мхм
ия расында да бұл өте үлкен мәселе өйткені
ііі бала і жаңағы күлге аунап туған жоқ
ііі жалпылама қазақша айтатын болсақ
ііі бұл бала екі адамның тарапынан ыыы қалыптасатын нәрсе
сондықтан да біз көбінесе бірақ өкінішке орай тек қана қыздарды ы әйел балаларын кінәлаймыз
ііі бүйтеміз да көкек ана деген бір ұғымды қалыптастырамыз
бірақ көкек әке деген ұғым жоқ мысалы үшін қоғамымызда ия бұл өте үлкен проблема
негізінде ііі бәлкім ол ііі әйелдің ондай қатыгез іс әрекет жасауына ол тастап кеткен еркек кінәлі шығар ия
ііі және сонымен қатар тек қана олар емес мынау еліміздегі статистикаға қарайтын болсақ
ажырасқан кезде ы көбінесе баланы жаңағы ы анаға беріп қояды
ііі және ы алимент төлемейтін әкелер өте көп қоғамымызда
жаңағы ажырасқаннан кейін ия алимент төлемейді
ііі баласын асырайтын тек қана бір ғана әйел жаңағы ана ғана асырайды деген сияқты бұл да жаңағы біздің қоғамдағы
осындай ыыы қате ыыы әйел және еркек көзқарастарынан туындауы
туындау туындау жалпы ы қыз балаларды жоқ деп айтуға үйрету керек сияқты ал жігіттерді сол жоқ дегенді сыйлау сыйлауға үйрету керек әрине әрине
сол кезде барлығы дұрыс болатын сияқты
жақсы ендеше жоқ дегеніміз жоқ ия
ііі сіздің орындауыңызда бір керемет ән тыңдап алайық
ыыы тау ішінде әні қабыл алыңыздар молдияр ергебеков тау ішінде әнінен кейін жалғастырамыз
мен келем тау ішінде ей түнделетіп
аймақты күңірентіп өлеңдетіп
астымда ақ боз атым сылаң қағып
жалтақтап құлақтарын елеңдетіп
ақ боз ат менің тұлпарым
шалқыған көңіл сұнқарым
көкірек керіп жұтамын
ауаның жазғы оу жұпарын
е ей сүмбіл шаш
қара көзің тәтті ау сөзің
білгейсің келгенімді жалғыз өзім
сүмбіл шаш
қара көзің тәтті ау сөзің
білгейсің келгенімді жалғыз өзім
ән салған есіп майдай жаяулатып
ырғалтып шырқап толғап баяулатып
толқындай мың құбылған әнімді естіп
тыңдарсың кірпік қақпай ояу жатып
ақ боз ат менің тұлпарым
шалқыған көңіл сұнқарым
көкірек керіп жұтамын
ауаның жазғы жұпарын
е ей сүмбіл шаш
қара көзің тәтті ау сөзің
білгейсің келгенімді жалғыз өзім
сүмбіл шаш
қара көзің тәтті ау сөзің
білгейсің келгенімді жалғыз өзім
эфирде таңғы шоу
жалпы молдияр мырза сіз сабақ берген кезде ең бірінші болып сабақ берген бізге сіздер мхм бізге сабақ бердіңіз ия
ыыы жалпы өзіңізден сұрайыншы студенттер қалай қабылдады сізді
ыыы енді біз ауылдан ы келіп жаңағыдай қалаға енді сіңісіп жаңағындай
енді енді білім алып жатқан кезде сіз топ етіп біздің алдымызға түсе қалдыңыз мхм
студенттер жалпы қалай қабылдады неше түрлі қызықты оқиғалар болған сізбен мхм біздің арамызда
әрине мен ііі жаңағы сду ға келместен бұрын ііі үш жерде жұмыс істедім
сол жаңағы қырғызстандағы ыыы манас университетінде жұмыс істедім ы қырғыз түрік университеті мхм
одан кейін америкада юта университетінде жұмыс істедім
одан кейін түркияда ііі газиантеп университетінде сабақ бердім
ііі сондықтан да бұл үш университеттің де жаңағы студенттері өте ыыы қалай деп айтсам болады білімді еді
яғни ііі бірден жаңағы пікірталастарынан жаңағы білімділік ііі көрініп тұратын
ііі әрине мен бұл үш университеттің де алдында темірбек жүргенов атындағы өнер академиясында да сабақ берген болатынмын бір жыл
сондықтан да әрине қазақстандағы студенттердің жағдайын жай күйін білетінтұғым десек те мен жаңағы ыыы
жүргеновтан кейін бір үш төрт жылдан кейін келдім ғой қайтадан оралдым қазақстанға мхм
ыыы сол кезде мен үшін ыыы де шок болдым менде шок болдым және студенттер де мені көріп шок болды

мен жаңағындай екі апта сабаққа келе алмай қалдым үстіме жара шығып
ыыы сөйтіп қыздар келіп жаңағыдай старостамын ғой бәрі келіп айтып жатыр
ол кісі бізге бірнәрсе айтты мынандай нәрсе айтты деп мен деген таң қалып кім деп
профессорлардың өздері ойбай бізге бір кісі келді деп ұнатпай сізді басында не деген шашы бар деп
жалпы сондай дүниелер болған негізі молдияр ағаймен
ыыы бірақ бұл шок ыыы кезеңі өте тез ыыы өте шықты бір бір айдың ішінде екі жақ та шок болып шаршадық
және арықарата ыыы дәрістеріміз арқарата өте жақсы өте бастады деп ойлаймын мхм
студенттерді сабақтан шығарып жібергенсіз
ия ыыы ондай ыыы болды ыыы
бұл ең алғашқы ыыы сабақтарымның бірі еді әлі есімде
жаңағы дискриминация яғни алалаушылық жайында ыыы сабақ өтуім керекпін
оған дағы алалаушылық жайында бұның бір мысалы ретінде жаңағы холокост ыыы проблемасын айттым
холокост проблемасы бұл ыыы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ы фашистік германияның ыыы еврейлерді қырып тастауы
бұған еврейлер ы холокост деп ат береді мхм
ііі жаппай қырылу ғой ііі сабақта мен жаңағы осы алалаушылық мәселесіне кірместен бұрын
студенттерден сұрадым холокосты білетіндеріңіз бар ма деп
ііі бір қырық елу шақты студенттердің ішінен бір ғана студент қол көтерді мен қатты қуанып кеттім
а холокосты біледі екен деп біледі екен деп иә мхм орнынан тұрды да айтты иә холокост жаңағы еврейлердің қырылуы
ііі қандай өкінішті жаңағы гитлер бәрін қырып тастамаған
мәссаған мен ол жерде өте қатты шок болдым
ііі жүрегім ауырды иии студентке ұрсып мен аудиториямнан шығарып жібердім
ііі әрине бұл реакция бәлкім өте радикалды реакция болуы мүмкін
бірақ десек те мен әлі күнге дейін ііі жаңағы осындай алалаушылық осындай нәсілшілдік
і діни тұрғыдан нәсілшілдік ііі этникалық тұрғыдан нәсілшілдікті мәдени тұрғыдан нәсілшілдікті естіген кезімде оншалықты көп і шыдай алмаймын
бірақ ы бұл ы шығарып жіберген студентім сіздің жақын досыңыз өте ия өте көп оқыды көп нәрсені түсінді қазір менің ең жақын достарымның бірі
мхм енді бұрынғы студенттеріңізбен хабарласып тұрасыз ба
әрине ііі рахмет студенттеріме үнемі жаңағы мерекелерде ііі уатсаптан і жазып тұрады
одан басқа да біз і жаңағы ііі кездесіп тұрамыз
ііі шай ішіп дегендей
кейбір студенттеріміз әрине жаңағы басқа қалаларда тұрады алматыдан
олар алматыға келген кезде міндетті түрде хабарласады мхм
сондай жақсы қарым қатынасымыз бар
жандәурен қандай студент еді
жандәурен өте ііі қалай деп айтсам болады
ыыы нағыз отличник еді жоқ расында да
синдром отличника деген бар гой
сондай ғой синдромы бар еді ыыы ол жаңағы ы үздік ы студент синдромы бар еді
мхм сондықтан да расында да егер сәл төмен баға алып қалса бұл кісі күйзеліске түсіп кететін
жандәурен бәрі дұрыс
ондай ондай жағдайлар болған ия
шын мәнісінде біз бір бір балл үшін ағайдың алдына барғанбыз
мысалы менде төрт бес минус болып тұрды мен толық бес алғым келді бір бал жетпей қалды
мен ағайға бардым ағай маған бір балл керек дедім мхм
сол кезде ағай мен не дедім екі сағат ұрысқан болатынсыз да сосын шығарып салдыңыз сау бол деп
әлі есімде менің шын ондай ондай жағдайлар болған шын айтайын жақсы
он студентіңіздің атын айтып бере аласыз ба қазір
ааа кендирова а айдана кендирова а айдана кендирова аманова айгерім аманова
сонан соң ы абылай абылай алдыген ыыы
күнделікті көрмей жүрген студенттерімді есіме ы а алып жатырмын
ііі афра ы тойгүл одан кейін бесеу болды мхм мхм сұңғат мхм алтау
ыыы бейбіт ыыы одан кейін баян тоқан мхм ыыы
қанағат шынар және ең соңғы тағы біреу сандуғаш а
мә аян оразай жаңағы баубектер ренжіп қалатын болды ғой енді ағай сізге
ол кісілерді жақсы қалжың ғой ия күнделікті өмірде көп көремін
ағай ендеше үзіліс жасай тұрайық үзілістен кейін
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
енді молдияр ағай сіздің керемет ән айтатыныңызды студенттеріңіз біледі жақын достарыңыз біледі ііі
жалпы фейсбуктегі достарыңыз біледі
қазір біздің тыңдармандар үшін бір жанды дауыста мхм ііі ән айтып беріңізші деп қолқа салған кезде сіз
минусовкамен айтып берсем бола ма дедіңіз ия
рұқсат қандай ән ән әнді керемет айтам ба білмеймін бірақ музыканы өте жақсы көремін
ііі бала кезімнен бері айналысамын
менің алғашқы ұстаздарыма да серғали жалбиев ағайыма осы жерден ііі сәлем жолдайық
мхм ал мына ән і мені тастама деген ән
бұл ііі негізінде француз әні жак брель деген алпысыншы жетпісінші жылдардың өте маңызды романтик әншілерінің бірі
ііі деген бір ән менің өте қатты ұнайды сондықтан да мен осы әнді біраз қазақшаландырдым
алғаш рет сіздерде орындаймын білмеймін енді
ал эксклюзив ендеше достар қабыл алыңыздар жанды дауыста молдияр ергебеков мені тастама әні кеттік
мені тастама бүрсіз көктемдей
сенсіз жасқанам
жасын өткендей
жалғыздық тарлап
ауаны қармап іздеймін сені
бұлдырап бар маң
сейіліп бір күн
соқырдай тұман
оралар күлкің
жайылып кінәм
мені тастама
мені тастама
мені тастама
мені тастама
ал жанымда қалсаң
ғажайып тастан
маржандардан сарай тұрғызам
жаңбыр жаумайтын
елдерден келген бұлытты жинап
гүлін суарам
терезесінен таң күліп атқан
махаббат сарай иесі сен
мені тастама
мені тастама
мені тастама
мені тастама
мені тастама
кім айтар саған жырдай төгілтіп
мәнсіз әңгіме
сені алғаш көрген
сәттегі туған
құйылсыз сөздер
табылар тағы
танысып қайта
табысып қайта
әңгіме бітпес
екеуміз айтар
мені тастама
мені тастама
мені тастама
мені тастама
жанымда қалсаң
ғажайып тастан маржандардан
сарай тұрғызам
жаңбыр жаумайтын
елдерден келген
бұлытты жинап
гүлін суарам
терезесінен таң күліп атқан
махаббат сарай иесі сен
мені тастама
мені тастама
мені тастама
мені тастама
мені тастама
гүлсіз көктемдей
сенсіз жасқанам
жасын өткендей
жалғыздық торлап
ауаны қармап
іздеймін сені
бұлдырап бар маң
сейіліп бір күн
соқырдай тұман
оралар күлкің
шайылып кінәм
мені тастама
мені тастама
мені тастама
тамаша не деген жүрекпен орындау
сізден молдияр ағай махаббат деген не деп сұрау керек болды мынадан кейін бар ғой
махаббат махаббат бұл мида басталып мида бітілетін бітетін құбылыс
мида басталып мида бітетін эмоция
негізінде көбінесе махаббат деген кезде жүрек келеді жоқ жүрекке әмірді ми жібереді
ііі сіз біреуді көрген кезде оған ғашық боласыз
мхм ғашық болған ия кезде негізінде бұл биохимиялық мида ыыы көптеген гармондар
негізгі үш гармон бар
бұл үш гармон бірден ііі іске аса бастайды
және сіз ғашық боласыз жүрегіңіз лүп лүп лүп лүп лүп сол үшеуі кінәлі десеңізші бәріне үшеуі кінәлі
сұхбатымызды сосын жалғастырамыз үзілістен кейін
таңғы шоу
енді молдияр мырзаға айтып отырмыз енді жұп болсын деп
ыыы жаңағы біздің ы тыңдарман қыздарымыз әсіресе көп шабыт алған сияқты
тағы да жұп болсын деп сұратуда молдияр мырза бір ән
гитарамен айтам және менің ең жақсы көретін бір түрікше ән
негізінде грек музыкасы бірақ түріктер оған сөз жазған мхм
бір ііі куплет бір қайырмасын әрине
керемет
молдияр ағай ыыы қонақтары әрқашан күшті тәнтіміз дейді
ыыы күлкі керуенге қатысу керек сияқты сізге дейді
енді молдияр мырза осымен бүгінгі бағдарламамызды түйіндейік ия мхм ыыы
жалпы бір айтарыңыз болса біздің тыңдармандарға деген ііі сізді тыңдавотқан
тағы да естеріңізге сала кетейік достар ы бүгін бізде қонақта ы молдияр ергебеков
молдияр мырза мхм сіздің айтарыңыз болса ііі қадірменді жұлдыз эф эм тыңдармандары және көрермендері ііі
бәріңізге деніңізге саулық амандық мхм ыыы жақсылық тілеймін
игілік тілеймін және әділет тілеймін
қысқа нұсқа қайырады екенсіз ағай сіз
бір шабыттанып сөйлеуші едіңіз ғой
ең бастысы әділет тілеймін деді ғой енді ия әділет бар жерде барлығы жақсы болады ия
мхм еркіндік сосын жалпы көңілді қалай көтересіз
ііі көңілдің көтерудің әртүрлі жолы бар
ііі болатындар туралы айтсаңыз
отбасыммен бірге болған кезде көңіл көтеремін
жақсы адамдармен достарыммен бірге болған кезде көңіл көтеремін
қызыммен қыдырғанда көңіл көтеремін
ііі сабақ беріп жатқан кезде көңіл көтеремін
расында да сабақ беріп жатқан кезде көңіл көтеремін
кітап оқу мен үшін расында да көңіл көтеретін нәрсе
тіпті ол кітап өте і драматик қайғылы кітап болса да мен ол жерде ііі
бір нәрсе үйренгенім үшін айтпақшы сабақта көңіл көтеремін дегенге ііі сөзіңізді бөлгеніме кешірім өтінемін молдияр ағай
бізге қорап қорап конфеттер алып келетін шоколадтар алып келетін сабақ басталатын кезде
біз таң қалғанбыз тегін шоколадтар жаңағындай алдымызға жайып бересіз
біз сонымен сабақ өткізетінбіз ия
тек қана мен емес негізінде сду журналистикадағы барлық көп мұғалімдер і негізінде сабаққа ағай сізге сүйтіп айтатын шығар бізде біз бір де бір рет көрген жоқпыз ондайын
жақсы қалжың ғой молдияр ағай келіп сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз
ыыы сіздерге рахмет көп көп оқасы жоқ көп әңгіме көп дүниелер айтылмай да қалды
мен мына жерде дайындап қойған қырық сұрағымның ещқайсысы қойылмады
шығармашылық табыс тілеймін екеуіңізге де
өте ы сүйіп тыңдаймын сіздерді өте жақсы көріп тыңдаймын рахмет көп көп
рахмет ендеше достар бүгінге таңғы шоу осымен аяқталды
бізде бүгінге қоштасамыз
студияда сіздермен бірге үш сағат көлемде тікелей толқында болған наргиз ибрагим және мен жандәурен мәди
бүгін бізде таңғы шоуда қонақта болған
сүлеймен демирель университетінің профессоры өнер тану ғылымының докторы медиа саласын зерттеуші
кино танушы және өте керемет жан біраз адамның өмірге деген көзқарасын өзгерткен олардың ішінде бүгін мен де бармын ойбой айтпа көп көп рахмет
молдияр ергебеков ағайымыз бүгін бізде қонақта болды
жақсы ендеше достар ыыы енді біздің профессор мырзаға қояр сауалдарыңыз болса фейсбугіне жазыңыздар
молдияр ергебеков немесе инстаграмына
бүгінге таңғы шоу осымен аяқталды сау болыңыздар сау болыңыз